Asa nofinofiko ndraiky edy e asa gidy toristiky satria ana voalohany anao mahita tany tsisy tany tsy hitanh avakeo koa anao mahay langy langy jiaby na hoe tsy langy jiaby zany na hoe helihely na efa hoe mahay langy tsy mitovy amin' ny olo sasany mahay italien o aleman o espaniola satria agnao ana gida zagny ifandray amign'olo sady iresaka amign'olo de tsy maintsy mahay izany avakeo enao mahazo vola be ana satria zareo izy kôfa afapo olo ndesinao amlin'ny raha atagnao de tsy misalasala zare manome vola aminao.